Bogi gutuma o garo gutuma nasi iauriai mai gena asi gagenani niuniu tarimari am bumbox maki gai gema gena evagalakavaiani a baregona tu mai wik ai egorato dagarana tu varage lakava kekei benamo gatanto era bona eraganimato korana tu niuniu tarimari tavitai bumbox benamo gai gema gena egwagigito garuga iagoto goi garuga iagomato goi eagoto mu eraganimato next dei kekei gai gema gena maki gwagigi korana ma mo garo vinubanai gema gauvei tugamagiriai be kamasi gagena mo bogi bumbox volium na egabiato tugunai etoreato niuniu tarimari evevagito goi tano goro gurugana evaga koriato goi evevagito be tana ta esemo genatariato be tavita gana garaga iagoto gavegabigoito goi tavitai bumbox guruna erageto goi tavitai am evevagito goi be gai tu dei gagabigoia monana eveimato eagoto bogibogi six koroko egabiato asi gena asi kara bena garo vanagi vanagi moga gaina kekei gagitaiani gai kekei vanagi vanagi Danu barego lakava a midigu midigu barego a gakeveni maki korana asi gagena gitakauni bene korana mo guru barego gai kekei gema gena kika maki ediste e afectirini kika mogerina gai gema nakira asi garagarai eginikauni benamo matama iauri maigeri emidiguni korana mo mo guruna gai eveimani be ema bogi boeagaragini vau garo ta kekei goi ma bou gemu ura gauveiri boveini tu goi ma kokoremu ma gwadamu o goi mo bogi vinubana kekei goi asi kekei gogenani asi goeagaragini neganai goi tu asi gwadamu benamo moga kekei auna ama gitaiani kekei tu a garo vanagi vanagi moga gevei bukaiani mai vanuga nuganai bena gaina kekei moga a obseviani bena gaina moga gama gitaiani neganai tu danu akirarini mogo gogabiri geri bumbox bena goeago goalokari moga mo korana vavagagaleabu gai kekei gai asi gagenani be gai kika vovoka nega vanagi vanagi mo guru dainai asi gaeagaragini dainai gai gavanevaneni gagurulageni maki asi gema gurulage ai asi gema vanevane ai mo guru mo vevagi dainai. Bena asi gagenai dairiai benamo gai kekei gai gavanevaneni gagurulageni goeago be geavagimi polis na gegabimi mogeri gurugari kika gaveini korana gai asi aeagaragini mo guruna gai kika gema gena edisteb lakavarini vanagi vanagi bogi vanagi vanagi nega vovoka tu mai fraidei maigeri mai bogi maigeri ai eagoni elaganimani moga mogo bumbox guruna eragerageni niuniu gurugari e guruga asi namori kika ekirarini mero maigeri mero maigerina guruga dia namori kika eveirini kekei nega vovoka gai sina kika maki mogeri gurugana kika gai e afectimani gedanumani nugama evagalakavarini kekei mogeri guruga lakavarina kekei garo vanagi vanagi mo bumbox guruga lakavari mogeri ema danu niuniu moga gaba gaba mogeri na vevagi mogeri na mai dagara vira maigerina gai gema gena kika asi asi eguguruni kekei bogi ta ta nugariai gai mogesina kekei gatanuni e auna kekei maki amamilagiani au geregaguna kekei moga agitaiani amamilagiani kekei asagagiani kekei au taugegu maki moga ama kirari foforiani Mogesina kekei bogi vanagi vanagi tari ai wiken maigeriai moga egorani kekei gema vanugai nai vedanagi namona auna maki auna agitaiani agoitagoani nai auna ama kirari gitakauani kekei moga kekei akiragiani kekei nai moga kamasina baga veiani kekei sena gai asi ribama ma tarimari senagi be gauvei iagiani neganai moga bema be dokoni asigina neganai gai tu mogesina kekei noga mo baga tanuni kekei